Tiidmiisi saamisõ haigõlus um tegeligult tähtsä. Muido sa usut kõkkõ ull'ust kah. Sa piät iks mõistma haigõldaq kah as'oh, et muido tõõni joudaq olõ-õi võimalik.